Ñy raha nisy taminy ñy tantarany Kenia: ñy fikomiha mômô, zay niseho <shushes> tañelañelany ñy tao roa amby dimampolo no ñy sivanjato ñ'arivo noho ñy tao enimpolo no sivanjato no ñ'arivo, io fikomea eo hetsiky revôlisiônera nataony ñy vondro kikioy, no ñy vondrompoko hafa, mba hanohera ñy fitondrany panjaka britaniky no fangalà ankeriny ñy tany ndrozy.